ammaa fa mi laari fa heedi a ya'ri yam ya mu go nyaamndu pat pelle may nyaamndu may bellum ha ɗoɗɗon. A anndi pelle soorugo nyaamndu soosay ko a ɓuri yiɗugo nyaamndu un ha duuniyaaru ankam?, useni ya ram ha mi heɓeta yiri sokora mi yaman hannde ngam mi anndi pat wuro ɗo walaa mo mo ya ri ma anndugo pelle yamugo belɗum.